Ra vion xina-xina rzuni, este xega nap ni th za tipo torbin rnia’zacka rcua gueld lañni chi cun ra motor, bueno al momento de ni gickugiu ra-ra motores gy’ah, obviamente rcua ni guel ra motores gy, chi ni run gan, za th propulsor nani chi cun-cun vëh gi nia zacka chi ni racka n xilani run, runi mantener za lovëh za, pat za rza xini lani vëh gi ni rack-rack nib get chi pat riaz ni lo vëh, zeni zeni rguani per queity pa nandia xina.